वाइन कालिक वाइन काई संत्रा और कालिक अंगुर वाइन सुप अलग-अलग फ़लने हैं। और सुप अलग-अलग चीज़वार बनें। वाइन कालिक। मादे कालिकाये, मीठे कालिंकाये, खत्ली रे। सुबन साठ अलग रो अलग रो सुनी के सरकरआ <hesitation> आ की वाईन। नवी रे अलग अलग कालिक वाईन अलग अलग ने वाईन ज्यादातर गीत रहे।